که ماته دوه انتخابه راکول سي چي ته عامه ټرانسپورت غوره ګڼي که شخصي ټرانسپورت زه به عامه ترانسپورت غوره کړم، ځکه چې دا ارزانه، او چاپېریال ته کم زیان رسوي او د ترافیکي فشار کمولو کې مرسته کوي له عامه ترانسپورت سره کولی سم خپل وخت د لوست او ارام لپاره وکاروم .دا یو عملي او مسؤلانه انتخاب دی